La aroos wul k'eh tipos de aroos wula la quebrado wula la normal wula saq y wula q'an je'tii laa la aroos pan qa laloo' pan qatinimiit qakoj maas pan kotaq caldo je'tii cuando qak'ux guisado o clado reh reh waakax wulpach ja'ar wulmood qak'uxum ruu' ak'ach je' y la sa aroos quebrado qakoj mas ruu' wulmood qak'ux ruu' ak'ach ja'ar laloo' pan qatinimiit qab'an pan q'oor la aroos peet natz'ajam riij depués nakojom pan jenaj sa sartén o janaj sa olla nakoj juntz'ep re' juntz'ep sa aciete ya sea reh vegetal reh oliva o ja'ar wulmood la normal tz'oo' ja'ar la margarina o manteeka' nakojom ruu' juntz'ep saa ruu' juntz'ep aroos la medida y después naa nakoj ha' nab'an freir después nakoj ha' y naye'koon ruu' jenaj tapadera ruu' juntz'ep sa q'aaq' man man k'eh ta sino np'ahna después naa nak'uyunsaam jee' cada jee' je' la je' minutos y cuando ya listo cha re'nat'aliim ru'uum taj tah mas ha' pan la pan la aroos